الحياة الجيدة تتكون من الصحة النفسية والجسدية. الحفاز على نمط حياة صحي من خلال التغزية السليمة، العلاقات الاجتماعية بناء علاقات قوية مع الاصدقاء والعائلة، العمل والانجازات العثورعلى وظيفة مرضية، <hesitation> الاستقرار المالي، التطور وتعلم الشخصي الهوايات والاهتمامات. التوازن ايجاد توازن بين العمل والحياة الشخصية، مما يتيح لك الاستمتاع باللحزات البسيطة وتحقيق الراحة النفسية.